Ny loko manga mazava indray a, ho anahy manokana midika ho ohatran'ny hoe loko mirehitra kokoa ve izany no hilazana azy, satria rehefa mahita loko manga aho dia ohatran'ny hoe ranomasina no ao an-tsaiko, lanitra manga sy ny sisa